La televiziun a më zmìa 'na scatula ën po strana, t'vëdde le coze ëndrinta ch'a të zmìa dë tuché, ma ën realtà a sun pa li. Për che a funsiun-a ëntà avei üna antenna o 'na parabula e ën fil ch'a porta la curent e ël segnal ën cula scatula.